L'ai mai capilu a coza serv la taschina dei jeans përché al e talment cita che sas gnanca coza büteie ëndrinta. Mi a volta cuandi i vedu cuaidün a më zmìa ch'a i bütu ël cellulare s'al e tantu cit opüra a pendu le ciau d'la machin-a, ma al e anche facil perdìe